Kita urana si ira <hesitation> fisa tekun wawina si boluk, wawina i nai di uka malas, si futi-futi, si baban, tura di kakali si <hesitation> mancia fis wekan a boluk. Kita tamau tafisa ira, takutan fua takutan mancia di anak wawina i gafifin. Orang tatua falabon a si dakuk o, mancia di anak wawina ira tajaga ara kita uturu la ira. Kwei gafifin nai <hesitation> si kila ti muguru, kau tu numu <hesitation> keluarga, numu wina anak a gafin. Me bei garatak nai si kila muguru doka numu garatak iwaluk. Orang tatua falabon a si ira, orang tatua falabon si ira Dakuk o baba, me mau fisa kumu tela ira bail wawina ira katoto. Wawina katoto ni orang tatua falabon si dakuk iwa, wawina ira takutan si gafifin fua. Lamino di tura di fano di ira nafirikat tei. Wawina falabon na dafisa ira, fisa mamafun a mo le dafitotik tei. Sa dingat sa tutu daminlen damatekena, wawina sat iwa si dafisa ira fisa bobobak a fisa baban a mole dafisa nanagan ata wida te wida te mo dafitotik si ira le orang taua si dakuk o kalau mau mabail mumu wawina nai nafisa ira Baba tata si o, mekun gafifin. Wawina i magei baru bisa fisa tu si, wawina magei a baru bisa fisa tu si.